Inawa maun tura sika maun <hesitation> bakaise holo. Ani ina mauni faina sika ni faina abakayo aba kaka siholo <hesitation> dak loloho kaleu lau aleu lai, inawa <hesitation> maun tabusna <hesitation> ra sika maun, na ale abakadak ani ambate, ani imlotoi mete aleu fala sika mate <hesitation> adakna fara inawa mai inawa ma buno holo sika manu. Inawa matu ora hafa maun ina ma akuf hafamara lalama tani. Hakofu, hafama kaluar, hafama <hesitation> alibo inawa maun, aleu loto inawa mawa aluleke hafa maun adow, hafama bete leu lai, inawa maun <hesitation> kuflau hafara esan nuhu ya maun. Amalal <hesitation> liboho hafama sampe liboho hafama adera. Adera, adoku, kaseyara <hesitation> leu lau ra temulol ra kalafu me ne aborok, aborok huan abili akes sam lai <hesitation> leu faya adana waira adana waira <hesitation> ineme <hesitation> belebak.